<noise> دراسة الآقتصاد والمالية مفيذة لأنها تساعدنا نفهم كيف تدور الامور في العالم سواء كانت في مجال الأعمال أو حتى في حياتنا الشخصية لازم نكون وعيين لكيفية إدارة المال.